Israeli è un paisi unni li tradizioni ebràichi si mmìscanu cu culturi arrivati di tuttu lu munnu. La religiuni è lu cori di la vita: l’ebraìsimu guida li riti, li festi e li valuri di la sucità. Tel Aviv è moderna, viva, mentri Gerusalemmi è sacra e china di storia. Li diversità culturali si vìdinu nni la mùsica, la cucina e li lingui parrati ogni jornu.